بالنسبة لي أفضل إني أحصل على اللوحات علشان اللوحات ما فيها مجال إنها تتحدث الرسمة الجميلة تكون نادرة وقليلة جداً ومستخدمة بنفس الألوان المستخدمة حالياً ما في تطوير في الهذا الموضوع الإبداع إبداع لو كان من ألف سنة أو ألفين سنة علشان كذة أنا أحب الرسمات القديمة.